<hesitation> isa décimal a manomboka amina zéro zao ai: <hesitation> zéro ai, <hesitation> zéro faingo dimy ai, araiky, araiky faingo dimy, aroa, aroa faingo dimy, <hesitation> telo, <hesitation> telo faingo dimy, efatra, efatra faingo dimy, <hesitation> dimy, <hesitation> dimy faingo dimy, enigny, enigny faingo dimy,